Навъҳои гуногуни ситрусӣ ҳастанд: апелсин ширин ва сероб барои афшура ва хӯрдани тару тоза беҳтарин аст. Мандарин ширин ва нарм кӯдакон бисёр дӯст медоранд. Лимӯ турш ва тозакунанда барои чой соус ва шириниҳо истифода мешавад. Гейпфрут туршталх ва сероб барои салат ва афшура хуб аст. Ба бисёриҳо апелсин ва мандарин бештар писанд аст барои таъми ширин ва нармии худ.